Fandrahoako legioma ndreka koa aloha dia maka legioma a, dia sasana madio a. Dia avy eo asitrika agnaty lafaoro ao a. Dia avy eo amizay izy andrasana minitra vitsivitsy a. Dia masaka dia alaina tao amizay a. Dia izay ohanina amizay.